Kultura e Arabisë Saudite është thellësisht e rrënjosur në traditën islamike, me Mekenë dhe Medinen që janë vende të shenjta për myslimanët. Vendi feston festa të ndryshme, si Ramazani dhe Eid, që janë momente të rëndësishme religjioze dhe shoqërore.